Qalam - yog’och ichida grafit <hesitation> qo’yilgan narsa bo’lib, u grafitning ishqalanishi <noise> va qog’ozga yuqishi orqali chizishi yoki yozishi taminlanadigan mahsulot hisoblanadi. Uni tez-tez o’tkirlab, grafitini yozishga yaroqli qilib turish kerak.